La xen júú kiee’ nɇɇ, xen áá jö ráá’ i tyy ná’ jnáá’ dsel xen kieerá’ xiñó’ re fáá’ra jö la xen júu kiee’ jö dsii i, jö sÿÿ i a la köö tá e, a la k*öö re lɇ e ‘náá ná’ i i, a la köö e lɇ ii e jmoó re fáá’ra jö nɇ e e ‘ná’ kiééra’ re fáá’ra la xen júú kiéé’ jö dsii i, i i i ää kää kió dxáá kiera’ i kuɇɇ rá ka juy e éé’ ta jmí’ lɇ köö e dse tá’n, enɇ ‘nɇɇ’ júú kiee’ jö dsii re fáá’ra jö nɇ, ki jia’ ba lɇ tá kiee’ jia’ ba lɇ e jmⱥⱥ re fáá’ra, jia’ ba lɇ ko juó’ e jmⱥⱥ kieera i kiela’ ba jö sÿÿ kö’ jiá’ ba lɇ ko juó’ e jmⱥⱥ i i kieerá’ re juá’ra jö, e jö ba e ‘náá náá’ tá’ jö ráá’ i, sÿÿ i re fáá’ra jö e mi ki la kää je ‘mⱥ ráá’ lajy cosa kieera e kú’n lajy nóó la jyn o xa o ta jmí’ kié’ lɇ köö re fáá’ra jö nɇ i a jia’ re kuɇɇrá’ júú e re í la kú Kää kó jý la kää la kú uɇɇ re fáá’ra jö, dxínaá´’ ki juɇ’ re jmⱥⱥ nóó re juⱥⱥ’ra e jö ba ‘nɇ’ e ‘náá náá’ sÿÿ ki la ku bii xen jyn nóó i bi xen jyn juyy i, kí i i bii ‘náá jyn sÿÿ re k´’u’n ejö ba e lii ‘naá náá’ jö ráá’ i jia’ re tá kiee’ la nɇ ba e lɇ júú kiee’ áá té’n jö ráá’ i.